E karazane palitô, da tsy da misy karazany izy io, ame tianao, misy e misy satroky, misy e sy misy satroky, misy e misy fermeture misy e sy misy e fermeture, da gne arakaraky hoe matevitevigny sara izy ty, na manifinify da mavesabesatry, arakaraky e toetrandro e mampisy e karazany io azaky.